اه <hesitation> أكيد راح أكون متحمس، وأحاول استغل الوقت، لأني <hesitation> عارفة ايش صار الأسبوع اللي طاف. أقول يا سلام، عندي فرصة أعدل بعض الأمور. أول شيء راح ارجع، واتأكد من الأشياء اللي كنت اعملها في الأسبوع الماضي. وإذا في حاجة غلط سويت، راح أغيرها، وأحاول اتجنب الأخطاء. مثلا إذا في قرار ما <hesitation> كنت مرتاح له، أو شيء صار، ممكن اتصرف بشكل مختلف، عشان النتيجة تكون أفضل.